<hesitation> In-telopolo akeo zaho a mandeha magnano bazary isambolana, de <hesitation> akekeo amin'ny <hesitation> asasakadiny akeo a laniko a mivezivezy akao fôana aloha mitady hoe ino atao ro? de akeza misy ohatra hoe kitay menaka? Karakarahan'izany.